<noise> aku manga ca teman ngasang ne ipe. Hi ipe ho hia one mai manggarai tenga, hi ipe ho'o ciri ciri ne weki langkas, rucuk agu wuk lewe. Hi ipe ho'o hia ngoende keta to'o gula itu tara nggo hia toe ma danga ngo kampus ne. Hia eme kengko lite le gula toe ma eng kut to'on, hia paling ngonde daat hia to'o gula. Landing gah hi ipe ho jago hia pande puisi, pande pantun, landing hitu bo ga ngonde ket wela gula. Eme wela gula kole hia tong toe ma ngo kampus ne poli ket cebong hia tong sisir wuk, pande kopi, ngo weli rongko, ngo weli hang. Eme poli situ tong ga toko kole hia. Hitu tara nggo tae daku bo hi ipe ho ngonde keta. Hia hot perna ita daku'n ne toe ma danga ngo kampus ne eme nggo lite tong kengko toe manga eng ne, toe ma eng te to'on, konem siram pake wae lite aik ne eme nggo tuku pake tuku mole i, am hitu po ngance wela.